Mbola tsy naharegny kolontsainan'olo avy akao zaho. Avake koa mbola tsy nifanerasera tamin'olo avy agny. Dia tsy mahafantatra hoe karakory fandehan'ny kolontsainan-jare avy akany.